सफर दौरान पैसो जू कनवर्जन त हमन हवाई अड्डा बैंकों मा या कनवर्जन सैंटर वख हम पैसो अदला-बदली अलग अलग देशा हिसाब से बदल सकदा छा। हम एटीएम इस्तेमाल भी कौर सकदा छां।